Iau ga nat na bul, kaugu nilibur ari pi iau ga nat na bul, iau ga ala murmur ra mana tamagu, ba iau ga murmur iat tamagu, ura ravalian, tago ave tia lalaun maravai ania ravalian eh, kaveve ikika piapia na maro, na maro ra pupui ma a ngala na pakana bung ura iat ravalian, tago tamagu iga, iga babau, iau ga ala mur ia ura ravalian, ave ta <hesitation> vana pi ave ta kala pa ra mana kaur pi ure ra babau. Io da, di ga arik nam ra kaur pi di ga mal ra babau, a babau me, io di ga arik mule ra kaur pi da mal ra vup me pi ure ra babau. Io ta mana pakana ina vana u bara nata, ina gugu muai na, na en ba ina gugu muai na mui abara nata, io ave ta cook ma ra mana <hesitation> mara mana <hesitation> ma ra mana talaigu ra lalar na tarai ave ga tia laun guvai ma diat. Io nina kaugu mana papalum ave ga, iau ga papaitia nam. Io ningene na malana ina tavangun mulai, ina malapang papa ina mur pa tamagu ba ta mana pakana ina mur pa tinagu amir ra vana pi amir ra laume pa tine, tine tinagu. Amira laun abara gire pa ra mana tana vavi tinagu, ina gire u pi ra mana tai tinagu, dari kaugu mana labang. Pi ga vanunure kapi iau ta nam ra mana niuru vevet eh. Io ta mana pakana boko pa ina tia muruk boko nam tinagu, ina tia vana ka boko pi na ponoponok na beo avet ma ra mana bul, ave ta liblibur, ave ta ponok na beo, ave ta tutun, ave ta long na kakaruk uka boko. Pi ave ta tutun ba ave ta, ave ta tutun na vudu, tutun na kakaruk, kuku lubai na kakaruk, nina ka mita mana, mana ika papalum go ania, ania iau ga bul. Ta mana pakana <hesitation> ave ta kap varurue go ra mana nian ura valian, ave ta tutun na tigapu, ave ta tutun na tapiok, avudu, ave ta gum gum gumu ma ave ta gum gum gumu ma da tia oro oro u pi avet ma a mana bul nana avet nama, magi ikik nana ave ta tia gum gum gumu. Io, ba i ravian, ave ta vana nagunan, pa ka ra ika vamat, vamat papa ba itia mala-mala-malana na nam mulai valian, valian ba ura pupui ina mur tinagu ma tamagu ave ta vavauma na buai ba a lama ave ta pupuar na lama, ave ta ibik, ave ta riri vuai papa, bea lua pata, pata kar. Ave ta riri vuai papa a lama aboro ra pupui uine maravai ra rot ie, io ta tia vuana kar ave ta tia al pa ia, da tokom pa ia pi na rivue nam ra lama ubara io pi urama pi da ivure pa ta, pa ta gol ik pi ureke ra kunukul na nian. <hesitation> kaugu nilaun ania iau ga pede bul io-ionam, io damana, nina ba i malamalana ba da vuvung na babau, iau vana ura amir ma tamagu pi ave ta vung nam ra mana, a mana babau pi ure ta en. Io bea nam ra mana babau ari pi <hesitation> ba i rua ia, io ave ta pul pa nam ra mana babau ura valian da ivura, ave ta ivure ra en, ure ra, ure ra tabu. Ave ta ivure ure ra tabu, ta umana ave ta, ave ta iania, da vapuak avet, ave ta, ave ta ian nam ra mana en. Io bea ipar, ningene mulai ma damana. Ave ta gu-gugu muai na en, ave ta babat tar ta ra ubene bea ave ta il. Ari tia peal ika ra en, ta umana ave ta cook ia ta umana ave ta ivure abarama ra rot, pata vu-pata vuana <hesitation> pala, pala ava ik pi ure ra, ure ra kunukul ba ure ra totokom ba ure ra uro ra pal na mait. Io ba ig par, nam kaugu nilaun na nat na bul damana, iau ga tur pa ra vartovo, iau ga vartovo, ina vartovo, ina guma pa ara ravalian a malamalana, iau malapang gil papa, iau vana pi ra vartovo, i vinun ave irop ta ra vartovo, ave kukul papa anian nam i vinun, ave ruk mulai, ave ruk mulai, i vinun ma aurua ave irop pi ave ian, i tikana pakana bung ave tar rukruk mulai, pi ave vartovo, ave vartovo uro, uro, uro, uro, uro, ba i utula pakana bung ave irop, ave vana nagunan. Io bea, iau varkia kakapi ga nagunan, gila kapi ka nam ra uraika varvarkia pi urai ningene mulai, tar vutvutba mulai uro valian, valian ma valian, amital a gum gum gumu, bea kamimital go ra gunumu. Ania lir abara, ave ta varvarpala kete, ave ta liliru, a mana pakana ari tia boinaka boko ra ta, amita kia, ki pa ra mana oaga anita vana, amita il. Amita la il, il, il, il a marum ari ta evu en io ave vana nagunan ave ta tia ki na ro go ma nam ra evu en ika ure ga nam na ravian, pi ave ta iania, ea tinagu ma tamagu dir a lia ra gugu ari ina pot rikai ma ta en ari a ravian. Bea <hesitation> pa ave ta kukul mulai iga ta ra mana tito, ave ta kukul, ave ta tia tabe pa ga nam ra en, da puria, bea da pania, da kulube ba da davatane pi ave ta iania nam na marum. Io ba i tia malamalana mulai, bea i tia vana vana pi ra lavutul, ave tar varkia papa, iau tar varkia papa, iau tar vana mulai pi na vartovo, damana ka iat, i vinun, vinun na pakana bung ave irop, ave ruk mulai nam <hesitation> autula vinun na pakana bung kan ra vinun ave ruk mulai, pi ave vartovo, ave vartovo uro, uro, uro, i vinun ma aurua ave irop, ave irop, ave ian papa ba i vuana na pakana bung ave ruk mulai, ave ruk mulai io i utula pakana bung ave irop. Io nam itur pa ia ta ra Kubak tuk tar ta ra Paraide damana. Io ba a Varuruai, bea pata vartovo, ave ta vana, ave ta raut, ave ta tutun na vudu ba ra ra pupui, ai valian mulai, a ravian nana valian, bea ania go pata tank, pata, pata pel tank pi ai ra, ai ra tava, ave ga gum gumu ania valian ta mana pakana, ari iat a ra na keakea, io ave ta vana, ave ta, ave ta, ave ta kulup ara ra kivu, ave ta gumu par papa, kulupe pa ra kivu kapia nagunan ure ra a dunu dur na iaian, ba ure ra kunu cook, a mana bona, a mana bona tava ave kalia ta ra kivu ure ra nimomo, a gunumu, a dunudur na pelet, a dunudur na mal damana vana vana. Io iau ga vapar kaugu vartovo ara ta ra kiki laptikai, iau ga vana tar ta ra <hesitation> a vartovo urima Kokopo, di vatang ia ma Kokopo high school. Io iau ga tur pa ia abara ta ra lavurua, lavutul, lavuvat, vinun. Ta ra tikai lavuvat, lavuvat, aivat iau ga vapar kaugu vinun arima Kokopo high school. Io iau ga bura pit, iau vana mulai ka uro nagunan, io iau kaka iat aro nagunan. Io iau ga papalum papa boko ati Kokopo, iau ga ki ka aro nagunan, papalum papa ki ka aro nagunan. Io nam iat kaugu manga na nilaun papa ania iau ga bul dari go ra vina vana pi ra ni gumu ara valian ba tunutun na vudu, varliburai ma ra mana bul boko iau ti papaitia ka. Nam kaugu, ave ta tutun na vudu ara valian ba ave ta tutun na en, avet ta gugu muai na vina gonoi abara natanata dari go ra nava, a mui, a kele, <hesitation> ba urita, ba ave ta papa kur na, na inanga, pi ure, ure, ure ra nian ba ta mana pakana ave ta a umana ari peal io ave ta ivura, ari pa i peal io ave ta iania ka boko, ba ave ta ti iania ka boko nam na keake malana bea na malana, ba na keake ba na ravian ba na marum. Ave ta tutun pi ave ta ian na niva ga. Io ba ave <hesitation> ave tavangun i malamalana i damana ka iat, ave malapang papa mulai ma vana liklikun papa uboro pupui, da raut kakapi ba ave ta papalum kai ta tatikai, mita la raut kai ta tikai, bea ave ta ibik kai ta tikai, ba ave ta ipuk kai ta tikai, <noise> ave ta mumut na davai kai ta tikai ure ra, ure kana pal na mana bul bea ave ta kal, kal are ra palangai ra go kada mana kiki na vinavana, ba ure ra <hesitation> kai ra mana kar, ba kai ra mana ure ke ra vina vana ma ra keke u ina nagunan. Pi ba na tia ti boboina iat nam ra, nam ra <hesitation> kaum ta palanga ik. Io ba ipar ave ta vabongon papa, iauro uti ta vuavuana buai iga abara, a mita la mamai papapa, vuavuana pulung ikik, vuavuana pulung ikik ba ari ika a mita la varmur papa <hesitation> ai valian iga damana, bea pi u na gumu boko, bea u na gumu ave, ura valian pi u na gumu, pi u na dadalu bulbulu boko ara nata. Io ta mana pakana bea pi ave ta vana nagunan patana, mita la pupuak na oaga mulai ika ma ura nata, a mita la il abara, bea a mita la vauli ma go ra lam ave ta vauli me, bea ave ta, ave ta, ave ta vavaluai raviai ai ra a bukula, ba go ra tauka nina ka mita mana papalum nam, pi ure ke ra nian. Go ra tauka bea pi bea ari una tun ia ga ta ra iap bea oh bea iaiat. U na ka ga ra na ta, ta tapiok ik bea ana ta kiakiau ik u na tun ia ta ra iap bea u tia tar laun. Ma go ra a en da tun ia ta ra iap, ure go ra kiakiau ba ure go ra katkatur ba ure go ra kalapu, io ana ta lama ik iga ma marama liu vua bea iaiat, bea nam kaum maku nam pa u na tia nunurege nam, u na tia vuai ta mur tar iga tana nam pa u tia nunurege ba <hesitation> ia nam, baka bea kaum maku nomo pi ugi tabar ia ka ma ra ana ta en ik ma mave i iaian ika damana, bea pi na tia, na tia maur boko ma nam ra maku boko abara ka tago paitia nunure ra ni il boko u boko abara ka, nina ina maur valili io am ta ik, ma ari pat io iau iaian ika. A mana bona varliburai ania, kir dari go diat go rae go pa dia nunure go ra mana magit. Go ra oaga bulang ta mana pakana ave ta, da kakala na oaga ba ave ta mamal na oaga, da vi tar ra ba aman, ali, aman, valaria ka boko u boro, value pa ia abara value pa ia uro, tar kapa ga kaum ta itiring ik u tar il. Vavalar papa abara pa ra am ta bukula ik bea u na, u na vavalue ravie pa ra am ta bukula ik, bea u na vavalue ravie pa ra go ra aidik bea u na vavalue ravie pa go ra tauka, ba u na vavalue ravie pa go ra mana u ba go ra mana popa pongo ba koro ngokngok ba go ra batbat. Nam di valvalue ravie nam diat. Io ari bea u tia burat ika tar am ta paupau, u tia tar laun, u na tun ra am ta umana goieri ma ta umana u rerenge bat kapia u rai ningene ba oari. Io pi u na tia paitia ga dania u na pur pa ia bea u na vamalapang pa mule pu na iania, ba u na puria, u na vung tar mule ana ta evu, ana ta evu mapina igir ubarama dari go ra valangur bea kagua u tia tar ian. Go iat ra, go iat ra a tauka ari pi u tunia ta ra iap, ia tuna, go ka bulang ra en dari go ra batbat ba go ra idik, ea akala kalamina. Io ta mana pakana ari u tia <hesitation> maur u ka, io u rang bat kapia, i va, u rai ningene, pi ningene mulai u na tia kabila pait pa ia ga dania, dari nam iau tar tatike ba u na vamalapang pa ia bea u na pur, u na ka ra ana ta paupau lama, u na pur pa ia tia tar iaian ure ana vudu. Nina kaveve mana nilaun ania iau ga bul go <hesitation> dari. Ari pi iau ga ngala vana vana ga ma iau ga nunure ra nil, ina value ra oaga, ta mana, tago nam ra oaga bulang ta mana pakana boko, u na koloat aka tana, ari pa u nunure mal go ra <hesitation> bea vinalu, pi u na value malia <hesitation> u na value maro lima tuna ari u mainge pi una vana uro ra maira, io u na value maro lima tuna. Io ari u mainge pi na vana ka abara livuan, u na valu batia momoro ra, momoro ra maira, io u vana u il papa, tale u na valu ura Talvat, u lilikun mulai, u il pa ra am ta en ik, tar vilavilaur mulai. Ma go rae go dia tia, dia tia, dia tia kau tago ra mana, mana magit go ra mana potoi. Ma ania go ra mana lapun dia ga valvalu iat ta ra oaga. Nina ra mana bona oaga a mana go ra iting i manga papa, a iting, go ra mimim nina ra bona oaga nam, a umana go ra ton, a ongongor na oaga bula A talala tikai a boina ma go ra talala urua, talala utul nam, a boina bulang, bea talala tikai ure nil a boina tago kir na tali poro kada mana, kada mana, kada mana itiring ma nam ra talala utul nam na ti tali poro par ari ta en na, na vavie nam kada ta utul a itiring abara io data malari, data la tia <hesitation> pala pala pa mulege nam ra mana itiring ma niam i tia tar par, io pa data tia il ta evu pel en. Tago ba io i tia tali poroko ra itiring, ma pi ana bona ben <hesitation> dia tiati il ma ra bona ben iat, dari go ra malabur, bea go ra ang na bubu na tauka ba a katu, nina ra mana bona ben nam, io u na burat tai ta bona en ik. Kir ba pi ure ra ava ma pi ure mule ke ra nian na ravian ba ningene, pi ure ke ra nilaun eh.